قد أختار فرصة إني أفقد سمعي <hesitation> لإن التواصل البصري جد جد جد مهم، يمكن الإعتماد على لغة الجسد، التعبيرات الوجهية للتواصل مع الآخرين، ممكن إني استمتع بالمشاهد، ممكن إنه الموسيقى، والتجارب السمعية على الرغم من أهميتها <hesitation> يمكن الاستمتاع باللحظات البصرية أكثر مثل: الحفلات العروظ، والأنشطة الخارجية.